Telescope logo eska ghassei werie ka, magne log naldakei menieka fa ken niaro, en telescope logo wingi goo onatoi ga man haram darie aei teng fe eka aska fa near. In telescope magne eidan gnbikerosa wida goon doro dambie edo mengei entani fa man haram man samal men dareika fa goo naer, naeko gonei fa eska owen fergika erbaire